Maktabda zo'ravonlikga qarshi kurashishning samarali usullari bu maktabda bolalar bilan ko'proq majlislar o'tkazib ularni ota onasi bilan ham shug'ullanish kerak. Bilamizki bolalar ko'proq vaqtini maktabda maktabdan keyingi davrini uylarida sarflashadilar va uydagi muhit ham bu zo'ravonlikga qarshi kurashda juda ham katta yordam berishi mumkin.